פייגלעך נוצן א באנטש אנדערע מינע א... וועגן צו קענען וויסן ווי צו גיין ווען זיי לוי- זיי פליען אוועק פאר די ווינטער, <hesitation> זיי קענען זעהן אויף די... די בערג און די וואסער דו זון די שטערנס, און.... די שמעק <hesitation> פון ווי צו קענען אנקומען.